אילא כאנת ענדִי לפרצ׳ה נטיר כנת נשמי לפאס ו לא טיטואן נמשי נעיםש נהאר ו לא יומין ווסט לזנקה לי כאן פיהא דאר ג׳דודי נמשי לג׳אמע מולאי דריס נקְלס פי לקהווה לי כאנו כידרבו פיהא לקהווה בלה׳ליב ו כאעב לְע׳זאל, נשמע לואחד לי יקרא שער דיאל סידי קדור אלעאלמי ו לא לבצירי נמשי נלמס לחיטאן נשוף לעראיש ננעס לילה פי דאר עראביה פיהא סקף מזווּק כיצפר פיהא להוואא בהאל נְע׳מה קדימה נְסיהא.